أعتجد أنو الحيوان اللى يمثل شخصيتى هو الصجر، الصجر عنده تركيز جوى ويعرف كيف يخطط خطواته، وأنا أشوف نفسى أركز على أهدافى بنفس الطريجة وأعمل بجد للوصول إليها، الصجر جوى ومستجل وهذه الصفات أحاول إنى أتبناها في حياتي ، وإن شاء الله إنى أكون زيه في كل شيء.